בּאש תְּטַוּי אלחְוָايְיגּ מְזִיַאן חָאסכּ תּוֹדַעְהוּם עַל סַטַּח נָקִי וּמֻסְתָּוִי בּחַל אֶלְטַּאבְּלָה וּלָא אֶלְסֵּרִיר, מִתְ'אַלָּא אֶתִּישִׁירְת כּתְשַד אֶלְגַּאנְבַּיִן וּתְּטַוּיְיהוּם מִן אֶלְוֻסְטּ וּמִמבַּעְד כּתְטַוּי מִן אֶלְתַּחְתּ לֶלְפוּקּ עַל גּוּג וּלָא תְּלָאתָה, אֶלסְּרוּאַל כּתְטַוּיְיהוּם עַל אֶלְטּוּל וּמִמבַּעְד דִּירוֹהוּם עַל שְׁכֶּל מֻסְתַּטִּיל, מֻהִם הוּא תְּקוּן כֻּלּ שַׁי מְטּוּיַה בְּנַפְס אֶלְחַגַּ'ם בַּאש תְּקַדֶּר תְּרַתְּבְּהוּם פִי אֶלכּוֹפֶּר בְּלָא מָא יִתְכַּרְכְּבוּ וְהָאדּ אַלטְּרִיקָּה כּתּוַפַּר אֶלְזְּוַאּג וּכּתְחַלִּי אֶלְחַ'זַּאנַה מְרַתַּּבָּה בּזַאף.